<noise> Biby mampatahotra anahy, biby mampatahotra anahy voalohany alongany de voey, satria na de mizaha ananjy mandrokindrokiny igny foagna dia mahamirimiry, raha tagna de izy midrokodroko sady miovamova lokony igny, aha! sy nan'ny amoriko raha de mampamirimiry anahy, menaragna de karaha an'izany koa, raha misy raha mahataitra ananjy izy de miova aby si sorany io sady mahavoavintagna raha koa fa ny fieranjareo zany a dia mety mahafaty an-tegna, dia igny zany mampatahotra anahy am'zareo.